ba samara ba samana ba samana yan ya'iri sin ba'a intelligent ma tete babe'a bianɛ ba zun bie mima a proteger rami te a isira mite obɛ ma sama zo'i miro do'onu toro zun oro ba jarara ba'i juro toba ma cɛro toba dɛ'i we dero lo samazo miba pantine yirawe aba jirara ba muɛ dan muɛ bianɛ we cɛ tuamu aba bɛ jiba a ma'a na sama yan'a juanɛ ɲu'i mi yoronɛ lo'a telia a zun'o yoroso ɲi'i mi yoronɛ tomini loya telia aro zun'o yoroso abe lo mu'in we sin pipianɛ ɲumi ɲu hi pipianɛ